Abahat niewaingaa anyun alomaisha eyoi kdong abahati aanyuni ngiche rwa kolong ayei losukul ache kwar kolong aplingao ibere niebeyo araun prefect aloskul. apluing yeara robo loofisi ama `nia deputy principal. tenyarai robe ngitunga niebeyo interviel kingitae tobo ngitunga ingamaswali aburobo ayongi ani alomoni kona anemuns ke ekile lo kengitngitak ngakiro atolumok. atotemok tarai kilalak suwa lukimonia apos ngina arai ngitunga ngikan apost apei erurorik jik atodate karau ayong ibere een ekoki ne. asubakini kona eruroruk esuny daang teyaka robo ibere ngini niprofesingae elosio robo akichagiuar ngitunga eboikinos ngirwa karbu nguwni kona kianainanga robo anaparede taraarae ngitunga luaweningata kitangasae anitangasao atarukon ayoyngesi arai itaan niakwansa kanga poiritoi nakaalak. Atalakar robo nakolong kainakinea akuj abahat ngina arai ayong captain clubs and societies ngitunga lupelem idrivingate edebate esokul eboikin abu nabo last year atowo president esukul abeyo tarama ekura atorukou ayong itaan ni amonousi ka ayong ekiket arai ipei atayaka robo esian ngikatunga atolem manifesto kang atama kikokis esi ne ekokiano tamasi lobo ngitunga kilemu iyong sua ngitunga lukiwoito kitaram ekura lo kwansa atayakasi sua kitogolor kisiakis ngitunga akiram ekura tarama ngitunga akura tarai alomarit ayong lomitian ngasaa nguna eboikin robo nitifany emitian ani apuduni alomitian atorukou wadaang etapakinitai eka kuro ayong ngesi arai number one ka ngakurae nakaalak saana atama robo cha akuji abahat ka rbo ibere een atarau jik epresident esukul mpaka juk been kona.